حاليا <hesitation> نخدم على مشروع توعية صحية للناس <hesitation> كيف توعيتهم صحيا أو اللي عندهم أمراض مزمنة <hesitation> الحج المشروع عليه متحمسة، لأني حسيت إني نجدر ندير تأثير على الأقل <hesitation> تأثير يساعد الناس يعيشون حياة صحية أفظل.